کله چې چټلې اوبه فلټر ته ننوزي، نو دا اوبه کېدای شي خاورې، شګې، باکتریاوې، یا کیمیاوي مواد ولري. په فلټر کې معمولا داسې توکي وي چې د چټلو توکو لاره بندوي. هر ډول فلټر د مختلفو ککړو موادو د بندولو لپاره جوړ شوی. وروسته له دې چې اوبه له دې توکو څخه تېرې شي، نو پاکې، بوی‌نه‌لرونکې او روغتیا ته مناسبې اوبه راوځي، او کارولو ته چمتو وي.